मै बताणी की हाथ से कपड़ा कसा धोणी रेवे। तो हाथ से कपड़ा धोबा कानने अपण सबसे पेलि एक बाल्टी ला। उमे पाणी भर ला। फेर् सोडो डाल दा <noise> फेर् उमे कपड़ा ने गला दा। बडीआ से एक डेढ़ घंटा बाद कपड़ा गल जा। तो सोडा के लारे ऊँनको मैल जो है आदोक तो बाल्टी मे ही रे जा। <noise> बाकी जो बचे ऊँणी ये कपड़ा ने धोती टेम ने बडीआ मजा से रगड़ के। अर धोवणा से कूट के धोदा। अर ऊँके बाद साफ पाणी <noise> मे से निकाल बड़िया सेक नचो के सको दा अण तरीका से अपण हाथ से कपड़ा धो सका।